أفضل شهر عندي اللي هو شهر ديسمبر، واحنا نقول له شهر اطنعش. آآ يعني نحب آآ بداية الحكاية والأجواء الباردة، يعني أجواء منعشة وهوا نضيف، وآآ يعني على باقي الأشهر وبالمناسبة هو شهر ميلادي يعني فكده يعني حنفضله.